أعتقد أن الأشخاص يقدرون يؤثرون على مصائرهم، بس بنفس الوقت ال- القدر يلعب دور يعني بعض الأشياء ما نقدر نتحكم فيها مثل الظروف والأحداث اللي تصير حولنا، لكن بإرادتنا وإختياراتنا نقدر نغير مسار حياتنا ونحقق أهدافنا، الصبر والإرادة القوية تساعدنا نتجاوز التحديات ، بالنهاية التوازن بين القدر والإختيار هو اللي يحدد مصايرنا.